دي مغامره حلوه اوي عشان اقدر احمي العالم من الغزو الفضائي اولا احنا لازم نستعد كويس ونفكر في خطة محكمه، اول حاجه انا هجهز نفسي كويس، يعني مثلا هقوي جسمي لازم اكون عندي <hesitation> جسم قوي وسريع عشان اقدر اتصدي لأي تهديد وممكن ألعب مثلا رياضه كتير واكل اكل صحي واطور من مهاراتي لازم اتعلم مهارات جديده زي مثلا ان انا ازاي اقاتل واتحكم في الطاقه واسافر عبر الزمن وكل مهاره جديده هتعلمها هتكون سلاح في ايدي وكمان ممكن اجمع ادوات سحريه ممكن استخدم اي ادوات سحريه عندي زي مثلا عصا سحرية خاتم سحري او اي حاجه تقدر تساعدني في المعركه كمان لازم افهم العدو اللي جاي عليا كويس يعني مثلا هدرس الكائنات الفضائيه دي لازم اعرف نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم والأسلحة اللي كمان بيستخدموها وايه الاهداف يعني ايه اهدافهم اصلا من الغزو ده، يعني هما عايزين ايه من الارض اللي احنا فيها كمان هبحث <noise> او ادور كويس عن معلومات عنهم، يعني مثلا ممكن اسأل علما او حكماء هما عارفين اكتر عن كل الكائنات الفضائيه أسألهم عن الكائنات اللي جايه عندنا دي هيا عايزه ايه او ايه طريقتهم في التعامل وهكذا وعايزين مننا ايه واستخدم اي تكمولوجيا بقي متقدمه عشان اجمع <noise> معلومات عنهم كمان ممكن نخطط لهجوم ضدهم يعني مثلا ممكن اجمع فريق كبير من الأبطال لازم يكون معايا فريق قوي برضو من الابطال يعني كل واحد فيه عنده قدرات خاصة مختلفه عشان تساعدنا في المعركه دي تمام وبعد بقي ما تعبنا في كل البحث و <hesitation> كل الخطط دي في الاخر بقي في المعركه النهائيه لازم نجمع كل طاقتنا وكل القدرات اللي معانا عشان نقدر نهزمهم ونقدر نحمي الارض منهم وبعد كدا هنعيد بناء العالم يعني مثلا هنساعد الناس بعد ما ننتصر لازم نساعد الناس ان هما يبنوا حياتهم تاني ونبني عالم تاني افضل بكتير من ماهما هدموها قبل كدا دي مجرد خذة عامة وممكن تتغير عادي حسب الظروف يعني ممكن نبقي مستعدين لأي حاجه ونثق في القدره بتاعتنا وبعدين مين عارف ممكن يكون فيه طريقه اسهل كتير عشان نهزمهم يعني ممكن نعملهم حفله كبيره ونرقص معاهم ونخليهم يحبوا الارض ويقرروا يعيشوا معانا